Ummõlusmassin tüütäs niimuudu, et <hesitation> no tä käü inämbüisi kas eelektri päält, a olõ nännüq ka vändä päält vai jalagaq, et sa, noh, massin käü ümbre ja tege tsik-tsik-tsik-tsik-tsik, niimuudu ja umblõs sul kokko kibõhõhe määntsegi as'a, rõivaq vai midä sa sääl umblõt.